Ja arroz chi soni kajaxe chi ya'a chi va´a ja kasa´aña uu nu arroz iyo jakuinji te inka jakua kasa´aña.